Alura i ciat, cum i can, anche lur a pölu ciapé dë maladìe cume le pülie, a le volte a pölu esi ciapà ad ezempi da la leucemìa ch'al e 'na maladìa del sanch opüra anche ënti i öi, a ie 'na specie dë cataratta ch'a funsiun-a, ch'ai vet, ch'a i fa s-ciairé bin e cuindi a vëddu pa bin e al e 'na classica maladìa di ciat